Pues <hesitation> chigatꞌ zigazelalloꞌ zigazelalloo dexkax̱oonega soyechyill tyondeganagallie ganagallieꞌ tekextenla las siete xsil guiban sto yichini gak mandad chalo yacherbiguigak toguelliagakoꞌo este shtogontg yon de taprte gak xkwerpdoꞌ relajar pues yaa, lenen descans lamiet pargueretochigak chinga gak mandad par' gues guegas yosit pues alas ocho, yigbano las siete, xsil stochi la chitini <hesitation> gak rroz gueguetie gak mandad gak welt pues paranaa mientr chzilallꞌ nietil larchi bey naꞌ porgueyll to cinco naꞌ diez este minut tiachini ba nak gay kway to descans, achitini solo goncho kon xmandadoꞌ yachitidi yabza zizee.